Untuk nonton film mesak yang pasti au tahele esak boe karna au sendiri au ledodaek sona harus au no au nonoana.